Á par unţëb kowun jee uyafënt dí mëlik ngëmbaŋu cí, ŋalunk uko pëţaţ ngí já ngëyafënt dí mëlik, ngënjankaru cí, ngësimpa cí, angunkawaţ bëliyëng ngun cí. <hesitation> ngënko ngucumal ací dí mëlik. Ñaan meenţ këme itím ngël dí manjakú uncí wí ngënţëb dí ma uncíţ wí unţëb kak ngënënţ ngun jee ngëyandar ngëmënţun kay ngëncíran dí mëlik. Ngënko bëreŋ kak ací dí kacíran dí mëlik ejá ngënţíj bandeela dí pankay má mëlik soŋ cíwun derëñiye dí dan ngënko bëreŋ mul purir pënsitir.